La verdá es que tienin síu muchus añus de trebajera. Sin eshuerçu no ai ná. I no lo digu por izí-lu. Poía izil qu'á síu suerti, que qué mielru ei teníu. Peru no, án síu muchus añus de callal, de trebajal en silenciu, de penal i creyel qu'angún día este día diva a llegal peru velaquí-lu! Assinque ara me toca de desfrutá-lu i tamién cuentá-li ala genti que l'eshuerçu val la pena i que si eris téntigu pos ai premiu.